اكتر مشروع بشتغل عليه دلوقتي هو مشروع تبع مجالي وهو أن انا عايزه افتح مركز خاص بيا للأطفال لذوي الاحتياجات الخاصة اكتر مشروع شغاله عليه ونفسي يبقي مشروع كويس وشغال وابقي ناجحه جدا في المجال ده